Kô fivolan̈ana amy donia ity a, tsy hely mily e môtra feky fôtiny <hesitation> an̈aty vol- an̈aty volan̈a araiky karàha Malagasy ao misy volam-paritra maromaro de karàha zen̈y kà volan̈a aminy amin̈'ireô àby vazaha àby ren̈y.